Ah na ta tuwala launla julabla, zwababe anah ayou hama'a ke seke bu jira-jira balana eh ana ka ba e nyina dahir tula, na haka tuwa jwab ar ke sikebuke jira-jira gare ar ka taga ka shi frama nye ga, jwaba ja be thenla be yara shi ganano a dau. <noise> Na-eh a dalir tula nyela ke sikirwo jwaibu yina da arbu ke hentir bula karkar kwanwa a yambawa dunyi, ke hentir ba eh beke wunde be jinga dumna, a eh ya ke dar ya tarna, me ta chima nama jah de ar jwaiwa tuwana inji julala ta yambawa dunye, azi jwala tade in tho yambawa dunyi be yauwa aji jwala ta de a wunwa yere intho be yauwa. A dafir kuta dama a wunwa yere intho bebe ji kwabuna be yauwa na jwala. A dafir twa dame a wunwa yire heken jwai eh a jira thetamo wa shuna in wan zwayirya a kalabna mamde in kulamna mama, ban sheuaka da sherha. In shwaka sikahe in shwaka gah en ba jir yerta a chuwa tuna, ye a jina zwai yerye na, nya ya yamnana swaba - swaba aba mara en ba bikir babwena, <noise> in chingira a yerta ta yire the hana changir en a ba jira yirna. Achingir babwa bika lamnade swaba-swaba de aba hah eh ba bikir babulede a ba wutur china, a hah chuwa wurade a ba mara eh ba dure chimthe naba chingira be nab nangen de chuma a hentira a henkire en ba kwabra mamdina hetira be ba tangaleya ba ba tangaleya da be jika da harwa be binye, ba jwa yakale ke ajwede be chubchebtawa be dauyma be dauyewa a damna jwade be jike selma ba banyi, ba banye na abnade ajwa ajwa na ajwa-ajwa hamata de asham be jwama inha mata de a shwaba da in jika bwa la le ba jirwa a da sikena a babe banyina in jika da bwaltha mala le ba jirala a sikena ba be banyi nyala da sulmina be banyi beken en mukir da tamka kaye. Ayala a tuwa sham a tasah ata shamde a yala tangaca chu'a a tuwara aturade kwab mam in kuwa yiu a nyubde en zeka da muka in kwam mam sesemu in chub muka en vicarka nyi in kuwa a tangalya in muna chan kwatar - kwatar - kwatar a za ajule a taunaiyada. <noise> Achan be jwame dai ya dai kava haka in kuwanye in wuna na hcur kwatar- kwatar kera a cham be zwa me aja za'a yi shiyada an yai tamka na tukum dir natukun dir chu'eh muka kamna ajama jen taye a jama jen jeken dir chie'e an yallnyinala na kwobtir nena in kubtara in yaltubkewa na zu aja zu daye ja sirdaiyade an yalga nela kubtirala da an gamnal zauai ya yamna hanye na mara yir tafamna na amna. Halawe ye shuma haga shemgana ye jwaiya jamna a lama eh ye a wutara shu'e bala na shuma haga ya jirage gare ye alama enye kwaba buba jamu babu tira <noise> chu'ene ba wuna na shuna wa a shuka shelhena wa kulabamu mamuna nane a marama jula muya yamna eh a wutera chuie na jwaiye jamna a yora me a kemnene shuma ataletuwa ataetomemena lana, <noise> ajege jen tuya abnane ga nab shamna jwaiye yamina a jama jen mara tetoma inbi shura na jwaba in tamana zwaiya yamna a bama mare yuwa ne eh ba chura na she ba in tamana. <noise> Haga na kwa nyega adwe ya e jwaibba charba jimdirnadi en ona ba, beba shwar nu shwar ha na kwabeba re in ona unye ga. <noise> In yore ye kuta dame ye a chur taimasau chur halku be je be jaga ne sha'i gega nesha'a eh ba she a kauheya heba ban hama huhu haga <noise> jwaiye shu talmasau halau abe ye be jage a nye shi'egega. Zekerwa hana jekabra na jawa je a shena en kumma ka, a jar ar ana ha dan pe'a yena nakeme yana hana wande jena <noise> fitofuma kab rana je hana da jwai bwaiya kutum dam kidiyda a jire na are na tuwe be heba jebna a daha atuwa he ba menyah ba hanye na ne, yanyoh menyaweba je bwabewa ba akweba hame en berahada yoh menya heba je kubawa a da chekato, jwaiye jama a maha jena ku na jinbe dika, kuna jinbe, dika, kuma jinbe dika, ajaja maha jabna de ayube ya'eh yalaka aja amuafir aja kubu deke yalaka ajajaye yalaka dumake kufarbu chu na salaba na gurba, a halau wamka jwaiye yamna, jwaiha ba, <noise> a yamma da zulaiminya ha ba nyuna a tana na amna na nyuwama bana, dala julai ha hamna a ama da jata in nyemba a nukara da chu'a na nuwa a yamna ajaga athe be jaga nye sha'a nyegega nyina ne sha'a nye gega yina ne sha'a amma ye kuriwa en je jam ha menyawa shewa en biya in tungu ne sha'a inja jen shenawa. Bekam be yo na jalaya yatare ne pe'aba eh a fumuna jaye na ba tera totumuna ada halauyecus ka hanye wubenab hala weba ma hagana da pe'eh nake gare nab shenaga ma taa kan she tatomaga nya bekam be enya were in dau julaiya yaye ya eh bashir nana in mara nana, haga kan huna ma nyega ke kanga jwai na shige nirege ga we kuriwa en dau jwaiya ya eh ba shirnana am mara na na we kuriwa na shuma waye be dan jwaibbabu kubra ba hetirba tuwa a yanbawa aunye na eh na tuna en tawa a yam be hanhir ba ya shacawa we bina be ta jacama ba the sheba ba joh ba ta jalama ba jiwun jalab na shebe bekam ke ba yore muruleh eba nye na naeh a dafir twa, we kuriw ade we kwaiya de ba nangena jauai ba bonayena, zwai ba bama a kute dam be yore be ba nege muarka kulaba bayena, <noise> nab dwash auma ba shum be ye ba yina shumawaye ya'e ban tandana na zai be tuba be be je ebinda nabje be tube ebidi nabje <noise> ayone hama mu kuriwa mu shuma yai kaka wuri mu kurwa a tam a jiryah amure yai suba wuriye atama na shema be nale ajina ba haga karkarga. A kuramu na the sirra <noise> amna hana hete amma hana yore frama ye hankar kumnyaka hana nyab zwanyabna hana nyeb kulakuna ma en hamama. Bekam be jwaya aje nahega hamage arma huwe nama jare milde ne haga nab dawe dakirga, <noise> a churka a je na eh hagan hamaga dena wiye, shuma a wadina a tam a jirwu ya-en kuriwa dina kute wuya na sham biya jigen hamaga ma tama yawa a jira, a je ebebira nam jwale na tuna me je ebebrai nam jwale na tema me jawo hama wamo na jwala kambirke da shinere hama muna da na jwala kam barka da shimere hama muna da na jwala kam barka da shimere hama muna da yalnege ya yatare kuta na muka ya yareh ma tamdare na muka kam kelau-kelau. Ma jan hona ma muware ne yamna hana mura she shainwa a jaja za shi shemo wa abaga am nuwa dandega ne baba yora gwaram thela ya suwa de bana ma tama na ta zwai ye ni haga na nuwuga wa war ukma ye a je kuriwa ne ya na ma warwe zwaiya a ja yore na amnanah a jore bilgale na ne ammna biyona ar a dafir ga tenaga ke hetir che hamama zulaba bamera bekam be ke yo ni framanye.